تصور کٔرِو، اگر مےٚ کُنہِ رٮ۪سٹرٛورَنٛٹَس منٛز سبزی ہُنٛد سوپ آرڈر کوٚر مگر تِمو اوٚن مےٚ گاڈٕ سوپ۔ بہٕ پرٛژھٕ أمِس زِ کیٛاہ مےٚ چھَا سبزی ہُنٛد سوپ آرڈر کوٚرمُت۔ مگر تۄہہِ چُھو گاڈٕ ہُنٛد سوپ أنِمُت یُس نہٕ مےٚ پسنٛد چُھ۔ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ چھُس بہٕ پیٛاران۔ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو یہِ جلدٕ۔